شي لي كيميز الثقافة الصينية هو التاريخ ديالها العريق والفلسفة الكونفوشسية والطاوية والمطبخ المتنوع لي كيعتمد على التوابل -خاصة الحارة- والطب التقليدي ، الطب ديال الصين العظيم لي كيعتمد على الأعشاب والعلاج بالإبر.